أريد الاحتفاظ باسمي الأول الحتلي و لا أريد تغييره و السبب في ذلك هو أن الاسم الحالي هو من يمثلني و يمثل شخصيتي و يمثل مبادئي و يمثل ربما أفكاري و ربما حتى تطلعاتي في المستقبل و يمثل كيفية المعاملة مع الناس و كيفية و كيف يعرفونني بهذا الاسم و بالتالي أي تغير على مستوى الاسم يعتبر تغير على مستوى الشخصية و على مستوى المبادئ و بالتالي مادام انك عندك اسم و معروف باسم معين فلا داعي لتغيير أو لكرهه أو لاقصائه، و بالتالي لا يمكن لي أن اغير اسمي و أفضل أن ابقى بهذا الاسم.